Si man rab bu gën a xeeñ yëpp rab am xet bu bon rab boobu dañu koy oyee wengeñ wengeñ moom yàlla ni mu ko bindee dafa am xet bu bon, wengeñ moomu su rombee fii sax su fi rombee sax dangay xam ne wengeñ romb na fi ndax xetam bi dafa bon trop. Nekkee nit moom am na am na nekkee su nekkee nit nag yaa ngi koy daqe walla rab yi yaa ngi koy daqe mu war laa bàyyee benn ngelaw su la joxee benn ngelaw ngelaw boobu su fekkee yaa ngi sol mbubu sax mbubu bi moom jël ko sànni ko sax moo gën parce que xetam bi moo bon. Ñaareel bi mooy bëy bu góor bëy bu góor xetam bi dafa bon trop bëy bu góor dafa am xet, xet bu bon, bëy bu góor su rombee sax dangay xam ne bëy bii mu ngi xeeñ naam xetam bi rek.